Tuu tunnus ollõv üts väega rassõ küsümüs. Et tuust pall'o ka kirotõdas ja kõnõldas, et inemiseq ommaq tuuga hädäh ja. Egäsugudsõq psühholoogiq ja nõustajaq sis andvaq nõvvo kõik aig, kuis tuud tetäq ja. Ja iks om niimoodu, et sagõhõhe latsõq tundvaq, et vanõmbil tuu väega häste ei õnnistuq ja. Et tuu om üts väega keerolinõ küsümüs.